نحب ناكل الحلو برشا، أنواع الحلو الكل نحب ناكلها سواء ال- التقليديه التونسيه وإلا ال- العصريه وال- الغربيه عادي ما كان حتى مشكل، نوع، ناكل الجواجب ناكل الحلو والعربي كيما <hesitation> قرن الغزال كيما <hesitation> ال- البقلاوه كيما <hesitation> ال- المقرود، ونحب زاده الحلويات والتيراميسو والحاجات هاذيكا الكل، أي حاجه حلوه ناكلها.